ଦେନିଷ ସାସ୍କୃତି, ଦେନିମାର୍ଗ ସାସ୍କୃତି, ହୋଗ ସଧାରନ ରେଦ ଧ୍ଯାନ କରେ, ଜହା ଆରାମୋ ଦାଯକ ଏବନ୍ଗ ସୁଖାନୁ ଭୂତିରେ ଅଧିକା ଗୁରୂପ୍ତ ଦେଥାଈ, ଏଥୀ ଲୋଗେ ପରିଵାର ଏବନ ନିତ୍ରମାନଂଗ ସହିତ ସମଯ କତ୍ତା ଜୀଵାକ୍ପୂ ବହୁତ ପସଂଦ କରଂତୀ। ଦେନିମାର୍ଗ ଜୀଵାକ୍ପୂ ବହୁତ ପସଂଦ କତ୍ତା ଜୀଵାକ୍ପୂ ବହୁତ ପସଂଦ କରଂତୀ।